ما أعتقد أنه السؤال صحيح انه: القدرة على التحكم فى الطقس ، أعتقد إنها يعنى من قدرة الله عز وجل وما فينا ان أحنا نتناقش فى هاى القصص، فا <hesitation> وأنا مأبى قوة بدنية خارقة اش يعنى اش راح سوى فيها ، ما بعرف لاهادى ولا هادى طبعاً ، لأ ما بختار أى شى.